والله عادةً أقرأ حوالي خمسة عشر كتاب، <noise> في السنة، وفي حياتي تقريباً قري- قريت أكتر من مئتي كتاب الحمد لله القراية هلبة يعني نقرا كتير كتب يعني.